أفظل ظياع مفتاحي بدل چوالي لإن چوالي بيحتوي على معلومات مهمه مثل التواصل مع أصحابي و أهلي و صوره و تچارب يمكن أستبدل مفاتيح بسهوله و أطلب مساعده بينما لمن أفقد چوالي بيكون أصعب و أثره أكبر على حياتي اليوميه.